Suu kanuu ja kuni ku kua kaanu inio chi nu yachi xee na kava tu inio suni kue´e ku na te ja a ja ni ka´anu na kavainio chi tu tuni nu kuu ni nio in kue´e tuni va´ani kooyo ku ja nu yachi xee tu iniyo tu yukani ja kenana kue’e.